פְרַאיִי אֶלְאִינְתֶרְנֶט הוּוּא أَهْمّ אֶחְתִרָاع פִּי الْقَرْن لִי فَات, بَدَّل אֶלְטַרِيقַה לִי كְנְעַיִשּׁוּ בִיהَا كְنְקְרָאוּ וְكְנְתַוַاصְלוּ مַעַ אֶלْעָלַם בְּלَا الْإِنْتֶרְנֶט, الْحَيَاة دִיַאל الْيَوْم كَانْتْ غَادِي تْكُون مَحْدُودָة بْزَاف.